Wor Vietnamin kunnen sagale innin dib ede nyaat sagale akii workia, viazia, viazi tamua ,viazi karai, chapatia, mahamria, sambusa, kalmatia ,viazi tamua, chapati woniati, hanjerati, chapati win dibiati, jar kun won tan sagale tan kulli wot jebifte, foni tendea, won tan dudu ishia kulli ishia hinyaati. jar kun sagale gudda hamtu nyaati sagale ak fon laga kulli hinyaati.